﻿To anca ɗai fatta sallah fatta sallah mukala ka tanta rayuwai aduniya dommu ndane gaskia tala burba ilammunka lokaciya gaskia mukalaka fatum muntai waɗatum muta yayam waɗa tumya mufati mu etu harkoki tum mu 'yane harkoki tum muyinta akwarau to fatta sallaya jaja baɗe tumya semu ndetu ϓam masa muhaɗe memu lauke haɗe mutaran katum kada maya lauke tai sai musanɗane ka salla ya mu ndetu mu haɗadi shinkafatum muwatsi memu kabediya tauke etu shirani tiɗe meni lafiya saboka ɡiɗai anca kicai masia ekadi wana bai saiɗa mu mayaka miya ta ka tinabai aduniyay to tinai bari tinki kama daɡi mu 'yay kwaraku ma'yan kwarakuya mumaitu tija mutai wari amma ancai neka dum kwarayay me ndene se ნankatau kuma bakarkare da njauka kwarakubai naye amfani ni kamo yari yay idam ka diber dagau kwaraki lauke lwaraki bakwarakikaya ai rodima ba kwakusukaya shikenan baɡiɗɗai kwara kukaya 'yay kwara kuma 'yawau ɗon sallah nɗene takaya maruima ma jane janiniba ma njaɗa manyi kawai mu 'yai amfani ka kaȉ saboka rayuwa maɗu niya mukali tantau lauke kala tantaya na kale tami a zunbulun hni kar mu nɗetu wayayi aɡiɗai manya tumdusun nɗaɡe esuka cikwa. ﻿Tala burba esuka cikawa nɗaɡo jikati sine lafiya amma mu nɗane kade acama raye kadum kalewatum kasaurasu nɗaɡe dai bartum lafiya akata iko hni bartum men mazaba botum tala burba bartum menima zaba botum ɗan iko hni ɗom munɗane madma tina baima riwane dolene se tankau braai dole se mayu tina taisai inda sa tina sa sai baya kuwa na meta hni jimawa amma ndagaidai yardika akata ikoma ndagaidai ma fulawaɗȉ ma mayay ko kwaraku ko <hesitation> ka asti rerema ka'asne rereya day ka urti lafiya lafiya ka ndene kaya kakali rayuwa maduni yay 'yana soyayatuku soyayakam wayata ancai kulam tamta rayuwa ancakam ndene taka caɗaku don dumma lemma anca muda ma ina kwaro ku bai ma ina dawebai to kana mu yan munana ϓambayafa jire rayu tambay saboka ɡiɗaiharkoki kama daɡika 'yai harkoki sosai ba 'yuhu kaiya tona kale tamibai don ndini rayuwa matala burba yadda zamuna kau kam mu 'yarakai dan tala burba yadda zamunakai kam ma 'yaran ka kayiyy ndaɡe yardikaya se amfani timane tala burba se amfantimune sosai ma kuma akata iko mabayani lauke 'yan akayi dan ma 'yaranka kayibaya jira masina wahala. Don musan wahala mumayam memu na dum musan wahalayi mumayam memu na dam ndagekamai ɗafika bai lauke. . tala burba ɗafuka bai lauke kum se ka ndetu mutameda dumma ϓina bai kana tamba tala burba akataiko ma ndage muroka kake akata iko ma ndane muroka kake akata ikoti kau eti iko tika mana kayintimune ahali waɗȉ mandi lauke kai tami waɗȉ nakalu ta tam waɗȉna kalu to tambai amma dai ɡiɗta na ina bai se dai mu ϓai hakuri kajuna muyafi juna akata iko ma ndaɡai kuma ma inutuka ɡodiya ɡodiya kuwa cauta dole dondi kane katala burba dikane ka halitti munaka duniya kuma lauke na kallo mau rayuwa hai kaba madisa kabama ϓawau ϓai bama amma banda ɡuima wayata ɡuȉma hnoya wayati meri kuta dan rayuwai ance wayatakau